Ya jadi ulun marian makan, baisukan tu makan hintalu capluk banar ai kaya, imbah pakai hintalu capluk udah ai banasi bakicap. Masaknya tu yah gampang banar lah, kaytu nah. Imbah dipanasi minyaknya, disanganya lagi si hintalunya ni. Udah ai mabh itu dimasuk akan ke nasi, sudah kanyang. Baisukan itu wara. Kalaunya siang, siang tu kabatulan ulun makan, makan inih ayam goreng. Ayam goreng pakai nasi, pakai sayurnya tuh sayur kangkung. Simple banar jua sebenarnya cara memasaknya. Ayam goreng tu ya, kebetulan bemarian tu jua pakainya bumbunya bumbu instant, nukar di warung. Tinggal di, apa ngarannya? Dijarang, dijarang iwaknya, dimasuk akan bumbunya. Imbah itu sudah- sudah marasap bumbunya disanga ai lagi. Disanga sudah, sampai masak jangan sampai hangit pokonya lah. Habis tu, kangkung. Kangkung seperti biasa makannya, masaknya hanya di apa? Ditumis- tumis lawan bawang- bawangan. Bawang habang, bawang putih, lumbuk, sudah itu haja. Munnya malam, malam itu ulun makan mie instant. Mie instant nukar di warung jua. Itu agak lebih- lebih gampang lagi mamasaknya. Tinggal menjarang banyu, masuk akan mie nya, masuk akan hintalu sampai inya mandaradak banyu nya. Sudah ai, mbah itu diangkit. Dah makan itu haja ulun bamarian.